Mu bo mu bo un wa yɛrɛma a vɛ <hesitation> lo binu abe un tonu un ju tonu nɛ a su'ani ma tete ho lo so to mu te un yɛrɛma ɲu ho tonu nɛ un ɲa mi he mu sara a benɛ mu ɲan mina wa leni ho debenu wo mu an ju tonu lo binu o muna un wa deplase a vɛ bin